To ma wsai ya chika ngiya miy rǝghǝnangyi na miya ˈyarughumǝ maya miy rǝ miya ˈyarughuma ka mbwu na do niya fa viya wsa shǝna ndza zhi nza tsǝghǝ hagla zhi ɗaklak kla pa mi ˈyarughumu ko mbwura vǝlǝ zarafiya zhi niya wnu miya ˈyarughuma ka mbwu na do niya zǝma fa vǝya zhi ra zǝma tli riya tsu di mbwi riya mi miya ˈyarughuma ka ghǝntǝni ma, ma sǝghǝ ya na do niya fa vǝya so ma ki mbǝ naɗiya ndza ki mbǝ ghum na wsai ya fa ˈgara zi niya miya ka mbwu kulum na niya mi miya ˈyarughuma ka ghǝtǝni panai kha kumani nǝ miya ˈyarughuma dzǝgha whurkhi nikha kumanǝ mpǝnyi na har abada kimbǝ ndza khi to ghǝzǝ na ko zhi na ko tlǝna gwamnati na wayi mbanǝ dlǝra niya tsu miya ˈyarughuma kambwi ka mbanǝ kǝlǝ kaɓoya niya ɗa niya nki kaɓo achaɓa niya tsu mi miya ˈyarughuma ka mbwi to wsa shi gha zhigha mbanǝ mǝlu niya tsu mi miya ˈyarughumu don ma miyab ˈyarughumna ghǝzǝ nai ya kumanǝ ˈgara zǝ niya miya ka mbwi